<noise> tan mamatong tana toto tsonyo tan kakaa tan fo kakaa fi to yia nan, nyo komainy ka faarei rou nyo komainy kakaa rou tan kakaan rof. Kakaa tsonyo mas rof non. an kakaa tsuran rof, fei faruak firo ya ei, ainy komainy rom kakaa tsumainy ma rof, kat fo kan rof, faarei binun pinpin, sana kat rora onot ma fakouts rara, ai nan kakaa tsumainyi rof non. Tsonyo, nyo nating komainy kaa rou fi to ya nan, nyo komainy kat rou fo binun a fo rof onot ma faruak kakan rof gumgum rof nating ruak non nainy te ka rora, kami roran kat tan nongon tsue, kat tan manaats fo vegiau an sana toya nan ainy sab rom a rof tan tou kakaa tsumainyi. Kakaa tson yo, nyo koman fi rou to, nyo mas manaats rou fo vegiau ana nyo te vovou iny a sana, tobiny am kakaa tsonyo, nyo nainy sab rom a rof tan tou kakaa tsonyo tan fo nainy te toto ronyo